sisino sun akmiidaasen, ta horiatan sila ta aanen jala midaasensun ak dadaloonifa sun silaate wotguureni midaaseni, akchole bare koda gogeesiit buuseni ak injin ak in ihamaan, sun silaate min kas daabeteni laanum duumii won teenin midaafetai